Pus ama <hesitation> akgtimi kawau ta ankan lhawakan talakaxlani i para ti kawau skimak tsumujat i pus xli pulana este ankani kgalhchiwinankan ankan lhawakan talakaxlan, este makxtim tala xfamilia chin tsumujat chin kgawach este pus lekgalhchiwinankani chi kawawi para la lakgapas osu lux tapuwan nuntsa puwan na tatawila ama tsumujat ti xakgatli i, <hesitation> pus na lhawakan liwat, liminkan unoxa talhawa max nana ama kgawach, <hesitation> pus nanuntsa makxtim katawayankan xfamilia ama tsumujat este chino kamakgtakgakgkani kaman atsa kin kachikinkan <hesitation> pus kalakgtsinkan, chi ama este, kapaxikan <hesitation> para tin kgalhi lhkuyat osu para takgojon, i kalenkan nak centro de salud, <hesitation> ipus nuntsa kawau kali makgtakgalhkan <hesitation> kamakankan ksuelo <hesitation> kamakaxkan winti ankgo lakgaxtakg I ankan katiakan i kalenkan xchaukan, este akgtim xtasmanitat atsa kachikin <hesitation> tuxa talhawa chiama axni kawawi tini, <hesitation> ankan kalakgatayakan tsama familia, i lenkan despensa, este pus uxan tin kawawi <noise> evengelicos kawakikan ti taanik templo, ipus taleen xlakan xkux e kstap xaceite, azucar, este minsa, <noise> o manteca, o winti lhawa prepararli xatole, para xa arroz, osu xa chocolate, pus nuntsa leen nuntsa kalilakgatayakan tsama familia, unoxa ama tin kawawi catolicos, pus taleen xa xkuchukan porque pus tawan xlakan este lhakati lakgatawilan para wixi kawau ktemplo pin, xa katseyenka na tawilay natawaniyan entonces taleen xa xchuchukan <noise> laki mat nuntsa kalilakgatawilakan tapuwan i taleen xvelarorakan taleen kxanatkan nanuntsa taleen xdespensakan pero amanti tamatsukini aman tu kawau lilakgatayakan despensa. Uxa ama tin tamatsukini wanikan evangelicos ama xanti tamalakatsukini, tsama i tamasu nuntsama i pus natsatsa tamakgkopiaxtu tsama este cotolicos, i nanuntsa wilapa akgtim xtasmanitat, chiama este <hesitation> lhawakan fiesta xla paxkua ama kachikin, <hesitation> latia tun kawau na tsukukgo kalhawakan para concurso, <hesitation> kalhawakani tin ka concursarlikan tin na tsuku tatantli ti mat tlakg tse tantli ti lilakgatit tantli, pus kapremiarlikan kamixkikan xpremiokan, i nanuntsa para kalhawanikan xtsama concurso tin tlakga na wayan o na mixkikan para torta osu para taco, chiwani laliwan nawa, este manuntsa premiarlikan, <noise> i ka lhawaparanikan ti na tawokgo patimi para cervesa chiwani osu refresco, kalakgayawakan, este tin pala nawapara na kapremiarliparakan tsama, <noise> nalapara concurso este takgosnun. <hesitation> uso para bicicleta osu tun taleen talikgosnun nataan i este makgat kalenkan asta nak finca ki- kililakgokan i nuntsa tataspitpara asta atsa este tin pulh chimpara na este nuntsa lakgchimpara xpremio, <hesitation> i pus lhuwa tu kawawi tsama lakgtsin <noise> a- axni lan paxkua i lakgo tantlin, chiama para malintsi <hesitation> chichimecas kawanikanan un payaso, este lakg <hesitation> kgsonuntsin este san mikilh pus kawawi nuntsa xa kaknininkan noxa antsa tawani tinoxan tsamalhi santo domingo tawani xlakan tuno taxtu, i este tsama xa xtasmanin noxax kawawi e catolicos talhawakgo, tsamlh na wilapa pulaktim ta- talhawa taxtokgo chiwani tila- titaxtuni kimalanakn a este pus katsiya ekinan mani makgstim kawawi tapakgaxtokgo tawakani i lha makglhuw kati lhawa lha makglhuwa manchu nuntsa lhawana este pus tsasta talakgtsixtokgo nox lakan masu i este putsakan chatim tino representarli ki malanakan i pus nunsta kawawi. <hesitation> tatamaxtumikgo nak pusikulan <hesitation> taani kawau talhawan takglhawan ama kachikin, asta xkilhpan kachikin takitalakgo kitayakan, i pus antsa lha na masunikanacha chi lhawakani, kimalanakan i chiwabi ani este leeni xcruz nuntsa talhawa tsamaxa na akgtimi xtasmanin kan no takgalhi i pus tun taliskujaats lakchixkuwin atsa nak kinkachikinkan pues kawau lhatu para lu lanka taskujut tun takgalhi i o para lhan kgamaskgawikan sino que manika xlakan xa <noise> taliskujmana, mani ka xlakan taliskujmana maniku ux <hesitation> xkatuwankan taskujmakgo takatse kgo chiwabi tamakgalakgo paratu para xpakglhch para xpin osu xkuxikan este tsukutsa tamakax kawawi na para tu na natachan cheama para na chankani kux, este na tsulukan makaxkan tiat na kuxtukan a na tsukukan chi abril chi mayo, <hesitation> tsaman e akgtu papa nali lhawakan <hesitation> pero liwana wilikutun porque akatun kawawi. Lhalu maklakaskinka para likuchun osu para abono para chiwani na tsuku naliwili sino que lakgkuxtu lakgasiyu na lhawa, liwana na lhawa i tapunkanan i man nuntsa talhawakgo cho tsamalhi makgakgalhikan para akgtim xemana chiwani, na paskan kux tu lakuan <hesitation> tsamalhi nuntsa na prepararlikan i na ankan chankan i mani ti naankan tankan chankan atsa nak kawawi lhano tino na chan na nakaputsa tin nakamakgtaya ti na tachankgo para kgalhakau, osukgalhakukitsis chiwani na kaleen para lanka lha lhawani i pus nuntsa kawawi nakataan, i kawau tsama e mani kichankgokan nakataminkan no lhanox chiki tsama tino anin chan, tsamalhi na makgnikan para xtilan osu para tu kawau na prepararlikan liwat, <hesitation> pus nuntsa na katawayankan porque tsama xa akgtimi kawau xtasmanin este pus wankani no para na lhawaya mati kawau mi liwat na makgchiy o para barba- barbacoa noxa talilakgapas tsamlhi para nuntsa na lhawaya ke. <hesitation> tawan noxlakan tino lha kanala <hesitation> nalhkgama min kux i lamparatsa xa- xa tamakgchin lakgo e xa kgolul min kux na taxtuyacha natawaniya osu para consome chiwani na- na tlawaya nuntsa tatawampara k mat lhkgamapara que mat tsamalhi manchu xa wakan xa kgokg na taxtuyacha cha tawampara pus tsama xa tsa tasmanin takgalhi, i pus katsiya ekinan axni kawau ichankan este pus ti pulana dios makamixkiya ki malanakan, pus man u tin kawau kin kasikulaniyan axni chi ama ankan chankan makamini sayin <hesitation> taya chichini, i pus atsa kawawi lhalux kawawi lu nataya chiwani tsa sawa tse chin kin kamixkikanan chi ama taya chichini tapatiya, axni para jalh makalaya pus skiniparaya dios que kin kamixkin <hesitation> sayin kamakami sayin i pus nuntsa no tlawapara kinka kgalhakgaxmatan makaminkan sayin, lhakxniku para xa talakgmakgan lamanau sino que dios kinka lakgtsinan chin kinkatalayan i <hesitation> cho este ama xa tuxa pustakg wanikan manixa akgtutu papa li- listaka xawat I pus <hesitation> nuntsa kawawi mimpara ama kilhmaktim <hesitation> tun takgalhipara xtasmanitat ama este kachikin <hesitation> dia de muertos wanikan este ama xli xli primer kawau xli akgtim kilhtamaku chintsa noviembre, este tawan xlakan uno tino catolicos que kalhawanikan tsama <hesitation> kakninikan noxa kawau tin tanikgonits este kakaxtlawaninikan tawili xpusantokan, taan taputsa kxanatkan este xlitampach xpalhmakan tu kalilhawanikan xtakgalakan i pus nuntsa kawau tsuku takaxlhawanan nata- natayawa xpusantokan natamawaka para xlaxux xeste sekgn xnipx, <hesitation> para ti kgalhekgo para chankat para chiwani, <hesitation> pus natamawaka porque pus u mat tuxlakgati xwan tsama este tin kawau lhalhtianan parax dulce, o parax kaxtilancho, <hesitation> parak cervesa osu para xkuch tu nalakgayawakan tipakgatsin wilinikan <hesitation> para xlakgati liwa liwan na nawilikan xa liwaxtilan na wilikan. I china lhawakan xtakgal na maxchi chintse makgtim ta- tatanki este xalipulana pus antsa wilikan, tsama noxa este kalekninimak noxlakan i pus na na laxlhawanankan katamawakan kapsnat tu xatalakg xa kalakaxlhawakanits, tuno kawau kaxlhawanankan i nanuntsa na lapara concurso tsama kilhtamaku talhawakgo tsama lakamanan xglobokan e tamakaan cho este i na lakgchaan chi las doce na tsukukan mapankganakan, mat kamakgamakgtinanakan no chino wani tamimana no tsama ti mat kalakgatayamakgo tawan este xli kilh xle akgto kilhtamaku nuntsa talapara, este lhawaparak xtakgal tsama xtakgal tulhawakan pus kawau tlakgan talhawa <hesitation> kalilakgatayankan akgatunu familia cumu lu nuntsa xa wi xtasmaninkan este pus unoxa ti nalakglenkan ti na mixkikan kawau tina ankan tawakan xtakgal pus prepararlinits para lhtukit osu para ja tu lhawani lhtukit pus tsamalhi pus xkape chiwani na taleen i pus nuntsa xa na makgamakglhtipara natawa xkafe <hesitation> natamawa xkaxtilancho na natawapara I pus nuntsa kawau na talaparakan xa axni na ampara <hesitation> axni kawawi natsukupara tsamalhi, chi las doce nuntsa natamapankganapara, <hesitation> pus wankan que mat xali pulana tamin xalakgskgatan, xalima xli kilhmaktu pus tamin xakalpapanin tawan, tawan xlakan i pus tsama kilhtamaku <hesitation> kamakgamakglhtinankanits xli kilhmaktu no kawawi este noviembre, <hesitation> talhawapara tsama, ix tamakgalhi asta na chin no asta xli kgalhpuxan noviembre, chino kawawi chincho este tuno talhawapara nuntsa talhawapara, para masnitsa parax <hesitation> xlaxux osu xkapunesus osu para xsekgn pus namaktiparakan tsama tuno na mawakaparakan xa sasti i este nanuntsa wampara na lakgparaliparakan kxtakgal na tsawakan tunuk xa sasti na tawila, i pus nuntsa kawawi talhawa talimakghasputu tino akgpuxam kilhtamakutawan, tsamalhi tawili tsama i <hesitation> cho na lhawaparakan na tsuku este. Chi las doce na makasanan kampana i namapankganaparakan i pus tawan xlakan, amakgotsa no tin kinkalakgatayanitan <hesitation> pus talhawapara xglobokan, tamakaan, ipus tsama kilht kawau xtasmanitat noxa ama kachikin nuntsa xa kawau kgalhi xtasmanin i tsamalhi cho kalhawaparak ankan kalakgatayakan antsa nak kaposanto, ankan kakaxlhawanikan kalenikan para tux talakgati, parak xanatkan chiwani, tsama noxa kawau takgalhi xtasmanitat pus atsa noxa kawawi wilapa akgtim tu- tu tacelebrarlipara <hesitation> mama talhawaparakgo xla dies de mayo tsamalhi kakninikan, laknananin <hesitation> chi chinak templo katafestejarlikan nachi nak puskuelo chi akgatuno kachikin chono xchikan ka- kalakgapastajkgo xnanakan talhawa parax liwatkan <hesitation> owinti katalhawakan lanka paxkua <hesitation> tapaxkatkatsini chu kawau kamixkikani tsama latamat i pus, ti lakgkatsan xnana pus talhawa pus ti lhala talhawa xliwat, pus tamawani para xregalo chiwani osu para xlhakgat chiwani na tamawani <hesitation> pus nuntsa tayakgo i na nuntsa ama <hesitation> na wi xkilhtamakukan laktekonin pero pus chimpara lhalu <hesitation> lhalu nuntsa xa kawau katapaxkuanankan chi- chi laknananin <hesitation> chimpara tsa xatalakgmakga no xa talakgasu lhati kawau lu kalakapastak chiwani pero pus na tsukumakgo xa tsama kawawi masukan i na katalhawakan tsama, <hesitation> xkatafestejarlikan i na wi ti kawau ka talhawani xliwatkan <hesitation> icho wilapa <hesitation> ama chita kawau talhakganan e atsa kin kachikinkan pus lakpuskan tatamawa xa xla kanisti xtapun ixkgan cho xlitampach cho xlakatitawak tamalhawinan xlakan tsama lakatitawaka na kilhtumawakakan xkaje e tuxa lilakgatit tuxax mokgokgo tawan xlakan mat tamalhi xa lakawanan tsamalhi tununk tamawakanipara tuxaslamam nuntsa wampara xkamisakan tsamalhi liwana tamatlawinan chiwani ta lakgati xlakan nuntsa tamatlawinan <hesitation> tamawakani xaslamam, xtapunkan Tsama tuluxa lilakgatit tuxa lakawanan un tawan xlakan, tsamalhi ta- tamawatu lakgaskgoto wan. Chon tsamalhipus amalhi no ti lakchixkiwin pus lhalu tlak xa kawau untu tamawanikan manixa xtamakgn na kamatsapanikan xtatan chiwani pus mani para akgtim metro katamau min mi lhakgat xa sakgakg i pus utsats xa tsama li lhawakan xa tatan, nuntsa xata xtaakgnukan pus manu pero tayikun parax lux chiwani pus mannuntsa kawawi i xtalhakganankan ipus atsaxa kawawi chin lhawaparakan axni festejarlikan tsama <hesitation> navidad e pus lhawaparakan i atsa, <hesitation> akgtimi xtasmanitat wilapa tsama kachikin axni lakatsu lak- lakatsutsa kawau diciembre chi doce de noviembre, akninikani xatsa atsa virgen maria e pus tawan xlakan ke mat atsina kawau luxli takninant tsama porque xnana un kimalanakan tawan xlakan I pus talenkgo akgatunu kachikin akgatuno ka xka- kachiki kawau para ti makgamakgtinan, tin tatawilikutun nakxchik pus nuntsa lakglenkgokan ankani tsama akgtim xemana talilhawa tsama nata nataleen i pus unti nalakglenkan na lhawa para kxtakgal este xlhtukit laki nuntsa na kamakgamakgtinan tin tamimanankgo tax talakgaxtakga tsama sikulan, i axni kawau nasputpara xli- xli akg xkialkgkuto na ankan nak mexico, nak basilica de mexico antsa na ankan tiyakan lhkuyat i nuntsa nata mimpara natalhawamin axni no nali nalichinkan no lhkuyat talikatsits xa xlakan katolicos tankgo tapaxtokg kxkit antsasa tayakgokan i pues nuntsats na tsukukan takgchokgonunkan i xli tsisa na lhawakan naka nakamaxkakan <hesitation> lakamanan na kamakaxkan kalhawanikan chi xalaksti <hesitation> xkgan kan xtapunkan kama lhawawininankan i cho lakgawachan kamalhakgekan chixa juan diego i pus nuntsa kawau kalenkan kaman na ankan takgchokgonankan <hesitation> xli nuntsa kawau xle xlekgalhnuntsa kachikin na ankan i <hesitation> na chinkan antsa nak catolica kin iglesia catolica, cho <hesitation> wilapa akgtim untu wanikan jose y maria tsama ta lhawapara <hesitation> wilapa ama akgtim tu wanikan sikulan jose y maria, tsama xa talimapakuwi posada, nanuntsa ta lhawapara akgatunu kachikin <hesitation> akgatunu xchikan kawawi wan tin tamakgamakgtinan tin tatawilikutun tsam sikulan nanuntsa <hesitation> na lhawaparakan xtakgal na lhawaparakan <hesitation> lhtukit <hesitation> para tsama no xa pulaktu ta talenkan wankan no ki lakatimi xa na tawila untu wanikan niño dios tsama noxa tsumujat tino na makgtakgalh este pus na wilikan na kaxlhawaninikan lha na tawila <hesitation> na wilinikan kawau na lhawanikan tina xchiki no lhano xa na chino xa malakgasu noxa wankan ke lhanox wayani kawayo antsa ja xa xjaxa noxa nuntsa noxa na lhawakan nawilikan no laktsu laktsu lekgaman no kawau untu taxa kalimasukan no tsama <hesitation> na mujukan no niño dios antsa nak pesebre tawan anoxa nalatawila tsama tsumujat ti namakgtakgalh iaxni xa naki kagchaan chino xa veinticinco <hesitation> dias chino na- nalenkan nak sikulan este pus na nalimimparakan nanuntsa na matakgchokgonankan asta na chankan nak sikulan i tsama xa xtasmanitat na kachikin i pus u tu talhawakgo <hesitation> evangelicos <hesitation> chix veinticinco dias kawau i xli chi diciembre, <hesitation> tatawila xlakan kculto e agradecerlekgokan chiwani tachi ama kat, tachiwani talatama, tin kawawi i tse lalh, ti kawawi jatu tatatla chiwani, pus tsama xa talipaxkatkatsinilgo dios i pues akgatunukawau templo ta lhawakgo xlakan talhawakgo <hesitation> xpaxkatkatsini <hesitation> winti kawawi tin taparticiparlan kaman e takilhikgo talakakilhikgo xmalanakan porque pus manu tin kawau lakgchaan tsama talhankit Sei pus atsa kin kachikinkan lakgtina chiwani mawakgokan tsama lucesitas kawanikan xlakan tu slam slam tawaka kachikin e tali kaxlhawanankan nak xchikan <hesitation> winti tayawayo xnak xarbol tawani <hesitation> tamawakani tsama xluskan tu slam slam lakawan e i nanuntsa kawawi tali kaxlhawanan nak xchikan i pues tsama kawawi tamasun tu tin talakgtsini pus uxa tsama tamatsukini evangelicos, uxan tsama tin kawawi tamasuni xlakan k pus talilakapastakgo chiwani <hesitation> axni kawau ki- kilakachinitanch atsa naki naki malanakan <hesitation> pues tsama akgtimi tapaxkatkatsini i pues, cho tu talhawapara <hesitation> tafestejarli kawawi <hesitation> santo reyes <hesitation> kala kamixkikan para este nak cheama nak puchiwin e tawilakgo para nakawani para presidente para na tawaninan u rosc osu akgatunu kawau para ti xchikan para tamawa Y pus na lhawa xatole i pus natalakchuku ups para tsama ti taxtuni xmuñequito i talhawa para talaskini para xtakgalakan para chiwani i nata kiwa xli dos de febrero, dia de candelaria tawani xlakan tsamlhi axni no talhawakgo tsama i pues nust kawaw wix tasmanitat atsa kachikin pulaklhuwa kawawi chintsa kawanin i pulaglhuw wi tu xtasmanitat kachikin y ps lha kilihlhawat kan ekinin i chixax lakan tala